Ngu sameng varama lavo. Ma lavo di ve utu galam da, diva utu galam da savar ama urin boda rama mar nga ma lange, ma vangam, qale ra tet mavangam sanas Uri todrop ta ratet memar. Kalani di qalut, qalut da mun-gurap agirong qar karong i ratram ta tualat nirong ba aingan ures ama lavo diva ut toman saram ngan Utoman saram ngan iva ngandret toqote ive ngia tualat narani ama mar ini. Kale ngit tak pat kiaranga ma guveng kiaranga. Yaranga qalani di sa ngandret, sa inirki nangan mandram da veram kiaranga. Ama drag disa ruqup tuqup nanga sa ngan dret, da ngan dret ba ngan dret kalalul veram nga. Ngit pasat nama ligarka di vat kianga. Nganit bodam baranga va nganit sup. Roqote di inirki na ngan. Utram urit bon ngan dama mar nga ma lange. Urin bon-ngan dama mar nga ma lange. Ngan ures nangan. Ba qale ngan dret nganian bodam, ngani tor siak ama ligarka vat kiarong. Me ligarka dive ngia tuqa ive memar, memar varange qopki ngani qar kani va ngias ive memar varange. Ngias ba gialaki ba ngi manatam. Kale ngi tor saqa imono vat kianga ma ama guvenga ama nangas. Qalani di quir ngani manatam memar veram nga. Dap ngana taram nga det peram nga ba ngandret kalalul. Urin bon-ngan, uri todrap ngan, urin bon ngan dama mar nga ma lange. Ba ngan dret peram ama lange. Me, me urin bon ngan dama lange, dive ngia tet peram ama lange. Ba ngia tet peram nga. Ngiat tet nasoranga. Me, me mem gana me nan anin bon ngerianga ma lange da ngi monakt nga memar ba ngia tugisnang vat kianga, aia kale ngo tet toqote sanas. Va qale ngo tet toqote dap memar iva ngo tet peram giaranga ama lange yaranga ime mem gana me nan anin bon ngo ri yaranga ma lange drama mar nga. kale ngo tet peram giar anga, yaranga diama guveng giaranga nga ingo tet nasor anga. Va qale nguat tet nasat kiaranga diama guveng, yaranga do quir memar var ango na goni nanare. Yaranga dive nga ret sango, va qari ri sokot nango saqo, vari valango sasi i veram giaranga ma guveng, rote nguatet pat e nan gi na me na me mem an lange, an rondrap ama mar nga. Uri, urin daram urit bon ngan dianga ma mar nga ma lange va ngan daret. Qale ngan drualat toqote ba roqote dapa ngan dret toqote, ngan drualat na yaranga Di ngan drualat diva ma lul qarkanga gia yar dama mar kar nga gia lat, ama mar nga roqotei ngiat nari sagol karkanga ma lange qari rin bon nge ram nga ma mar nga ma lange. Ba ngiat nari sagalam nga, rin bon nge ra yanga ma lange ba ngia tet peram nga rin bon nge ram nga diva ma marka nange ama lavoka bama marki nange ama lavoki Kari ngiat tet peram kianga ama lange. Ngit pas kianga ma lange angararong. Kalani du utnaqot ama arot di ruqup tuqupka di nama ravek ama gome naqo, ama nangis ta ma ravek di ratet ba ratet te. I roqor tatu ra va nani agi amarini, ba roqor tatu ra roqori va nani agi, nani qarkanga ma guveng gia nga, roqor tatura va nani anga. Anin bon di yanga ma mar nga ma lange beraq ara ba qarare ura mota namar ama varam. Di vesago di rin bon di yanga ma mar nga ma lange, qosi ama mar nga ma lange rin bodam nga beraq ange, aingan ama lavan da, ama lavada qalani di Ngian naqot di ratet paratet sanas naveram ama arot banokop are ratet mavangam sanas. Quir ta tet ba rat nari qarkanga ma mota aro lange namat kar kom ama varam da ratet peram nga ba rat nari sagalam nga va ratet toqori, bab ratet toqori sanas diva ma mar qarkanga ara yar bama mar kar kanga ara lat. Dap toqote di inirki nara ba me da ak ki di inirki na mandram ba inirki naqa ba roqote di utnaqot ri ama ruqup nara di rekt quri tat, inirki na qarkanga ara mandram ba quir tatet memar sanas. Tote di are nokop ama ilak ta, inirki na yanga ara mandram da mat kianga ma guveng nga ma nangas karkanga inga tet, nga tet sara, bama ngat tet sara galalul. Toqor tatu ra ve nani, quir tatu ra ve nani anga mar. Rote ve urin bodara yanga ma lange qarkanga ve ratet peram nga di quir tit tal kianga ut lange bama mota aro lange namara ma varam ba qarak ura morka. Me ba alange iqan-bodam nga vesagos <noise> iqan bodam nga vesagos, qan bon nge, kan boda. <noise> <noise> kadbodari yanga ma lange e di qan boda ram nga di aira di quir tat nari sagal tianga ura mota ara lange. Ura mota di vesagos diama raktam, ma raktam soqop di yare ma gome ama lavada di, vatpas sanga, ngat ton da vatpasa nga dra gal di ngatet. Quir tatu yanga ba quir tatet perom nga, utnaqot kalani ama arot di ruqup tuqupka ma bangagi diqop ma bungbung nagalam da mani ama arot, da ma isitnak angara vam. Vesagini qopsi yanga ma darak qop ma darak kianga ngat tualat toqori. Quir anga mar, quir tital kianga, ura mota, eiyut me mem nan, ama mota namar ama varam ara lange. Da quir tital nga, ba quir tatu nga mat karkanga ara vas, mat karkanga ara mandram, broqote va ratu ara sanang savar anga. O ma guveng kiaranga ngua tet nasaranga. <noise> Va uri takam barara roqotei qalani di yare ma anga varara ma eldang gana varara diama ama ilakta. Ma lamitnak diama ilakta. Are di ratet di ratet si yanga i ritaras va rat tet doqoptit kor naqi savamnge di riras savam nge diqop ngi nap. Yanga di utaram uri ton savarara namat kianga. Eira da quir tataram tat nari. Tat nari sagal kianga ma lange, quir tataram dat nari yanga ma lange iroqote yare di yare ma ilak ta. Ve ri valang, kopa ri valang savam na, qarak nangi nokop i ngia tet, nokop ma memar ive riras savar ange di ngi nap. Ures kalani naveram ama arot da memar ive uri taktam barara buri taktam barara si anga ama <hesitation> ama mar iva urin bonda rianga ma mar ba qale ratet toqote bar roqote. Qopki ratet toqopki veram da nokop na qarkanga ara lat i qopki ri tatualat nanga beraq anas daposa qale roqote ive vaspas tam na nara. Are ra ret sagal are ara rovek ba qale ra mes, si are rar ret sagal are ba nokop kale ra nokop kuir anga lat iri tak par anga, da yom diva qale. Me ba raran ba vastam ne nara roqori dinak memar iva ngani taktam barara. Vastam na nara dop sagini qopsi yanga ma darak qop ma darak kianga i ratualat nanga. Me dasa ngi nam ba ngi nam sara ma raka asak ngem basa ma ran net nem mani uvaski dap ma qutam bem disa qari qavalang nas ni yanga Aiut da mani va quir tina mualat ni yanga roqori, dap pa mani ve kiva rat. Tat tualat, ti wok, tat tualat di rat tualat dina ma mandram rinboda ri yanga. Tatet pat karanga ura mota ara lange. Quir tatet peram nga ba quir tit pas angararong Rat taram ti ton anga navar anas diqop pa airo rat tet peram qarkanga ara nga, ara yar qopki. Roqote di inirki nara mandram i rataram tatet mevo ngam sanas. Are ret karare ama sasta, ma sasta, ma gome. <hesitation> Arares parara di ratet mares par ara di ratet, ratet nagal ares i yare. Nak ainge me mem di memar iva manadin barange mak barak nges inak kuir inak katet, katet nagal a es va veram glani. Quir ama mar nga yanga iqatet peram nga, dap kianga dama guveng giangai qatet peram nga. Si dangdang dan nisi qaret bokosaqi qaran muk gal aroqi qinares isa qalani qamualat nanga mar. Inak ka mualat na qarkanga ma guveng. Qa mon sada ngar raron memar, i qa sup ba qa sup sa qamar muk di qa man di ama sak ngem disa ma ranet nem dap ma qutabem mani uvaski qa valang nas ni yanga ma darak. Ratet ba samar ama uramat ara vat ba ratet ma ilakta barin bodam bari vur. Quir tatet peram qarkanga ma ama rodarap. Ba qas nia di rinari yanga ma lange? Ama mar nga ma lange namara ma, ma mota, amalavop, ma nan gana bama mem gana dama mota ni muk namar ama varam, ama lavop bama gome. Rataram ra toman saram da. Ritakdam bar rara iva qale ra <hesitation> tualat toqori na yanga. Yanga di quir angara nga gamgi. Dap kianga dama guveng ama guveng et pang at komas, rat naqot, me ba ratoman sar ama raka darit kuraqa. Ngila yarak isa qamualat ba yaraki inirki na mandramsa. Quir anga mandram imara gini, mat kianga ma darak. Ut naqot toqote ama ruqup nara ret mar ruravat iquir ti tatet peram aranga mandram dap tatet ta te mavangam sanas nakop ama ilakta bama ilakta roqote quir anga. Tital ama mar nga ma lange. Bopki ama raka qatet di qatet, di qatet mavangam sanas. Ma raka disa, ngia roman saram ga va qa kop kanan nani mani, qanan nani maligar iva nani agini qop pa nani yanga ma guveng. Quir nani anga mar ini ve memar var aqa. Memar vat kar kanga yar dap pa nani yanga ma guveng savat kar kanga yar ba samat karkanga mandram iquir anga mar mes. Yanga dama guveng iqaton sada ngar raron memar. Qatram katet peram <hesitation> qarkanga mandram, kuir ka katet peram ama mota ara lange. Me ba ngi yare qalani ama lavada. Ma ritpas ama mota ara lange memar di memar iva ngia naqot. Davama varam daqasnia yak ama lavan-ga di qaret peram ama mota ara lange di memar iva ma imuk dive qing gana imuk mat gia varam doqote, ama mar imuk mat, par ama varamdi roqote. Nagol kiak ama lavan-ga i ratoman saram ga ba qaral kianga ma lange ba qamunga vat karkanga yar ba ma lavan-ga ba ainge ma res paraqa. Ama resparaqa me ainge ma resparaqa dime ratoman doqori di ngia tet peram gianga ma lange dive berak kiak karak ama lavan-ga is koir ka matlugut dive kat naqot ma nge inak ton-gri ngia tualat toqori, ngia tualat na yanga da ngia tualat nanga di yak a saqong ama lavan ga diva qatualat toqori. Kale nguna mualat toqote, yarangi ngua tualat nanga diama guveng. Ba roqori da ngu vanas tama <hesitation> guveng i quir ngua, ngua ret mavangam sanas, ngua rer ama valavel ango bop ngua ret ngu valang dapa ngoret toqote diva ma morka nango ma lavoka quir. Kari quir ngong ngut past kiaranga ngararang ama lange ama mar nga ma lange namar ura mota. Dap me ba ngut pas angararong, di nguan naqot iva ma marka nange ama lavoka ba ma marka nange einge ma lavan ga ba einge ma resparaqa. Einge ma repar aqa di memar iva sa malmol varange maqalak navat kiaranga ngararong Yarangai riksup mat nga, saqale ngi ainge dinak sa nges. Nges sama mota ivaskoves ngiat mair mani yanga. Kuir ngi tal kianga ma mota ara lange. Memar vasa einge ma resparaqa disa malmol varange dive siak ma lavoka ma lavan-ga yaki veram ama ilaka iva qat naqot mange, u soqop ngo ngua tualat toqote dap i yarare di ratualat toqote diama mar. Yo, di qat tar arakt tia yanga ma guveng dap kat ton sasi yare dama mar. I roqote ve soqopka qat tualat na yaranga dap kiare me arovek di ratualat dinama mar. Di memar ive malmol varaqa di ngia naqot iva ma mar. Ma marta ma lavo bama, mak samar ama varam qopki. Memar iva ma ba bama lavoka doqosi qarir vavit, yare roqote ures ias ama lavo, ama gome di ririr vavit boqosi rat naqot toqori. Doqosi rat ton samani qarkanga ama yar utoman saram da butu galam da iva qale rat tualat, qale rat tet toqote me mol vat tare qarare me papa qana ma resparaqa bama sasta dive roqote ivasi yare. Qarare qosias ti rir, ba qarane as nam mani nga rakt, dape roqori qopki ve kale roqori roqori diaqopki va roqori ma dam na roqori. Ak namak iqa mem ba vavit ba bosi <hesitation> ama lavoka naqa da qa tal ama mar nga ma lange bivit ba, ba bosi qaton samaram qosaqi. Qa tir mani yak ama laen-ga yak, qosaki qamuk qosaki sa mani qarkanga ma yar, bopki yanga soqop tat tualat na yanga. Ma maram ama qavalam di beraq ama resparaqa diva sa roqote ve mol varara. Dive malmol vara ma resparaqa ba qale ri. Yare rivur vasa malmol varara tat tram ta toman saram da, ma mota rataram ta toman saram da ba rat tu galam da va qale rit kutsatk kianga ama guveng nga ma nangas. Ba, ba bari tal nga ba rivur nanga, ivasa malmol varara da quir tat nari ama lange. Nokop pit kop guram, guram pit sanga qop, qopki rit kut saram boqop ti vur. Ngia naqot kalani ma ravek kalani yare ma lavo ures da qop ma ligarka qatu va rarekt, karu vama raka rakt di qaret di vasat di ba, ba qaran iama quta sak ngem di quir ama raka naqa dap ngi ror kari ama agini me ngelat sak ngem bruvas inak kavalang nas mat yanga ama guveng nga ma nangas. Toqor kari quir anga lange anga mar nga, nga ton mara sdam bem ari, ama mar nga ma lange nga ton, nga ton basdam. Ngat ton di vaspas sanga di nga tet, dap katet ba sasa muk sadararem i qatram i yi di rivur kti da qatet ba sasi ba qan bodam nani va qale qa i. Qale qa mes ki ama raktam ga me qunung, pat duququs di ba bama bangagi i qale qa i. Yi diangararebam gia am, roqote ve mani yak divasa malmol var aqa maqalak. Urin boda rama mar nga ma lange, ma mar nga ma rondrap nakt quir tat nari, iratet diratet peram giak karak i qat sangar ktlani. Qat sangar kianga ma yar kianga, roqote dinak tat tet naqo ban naqo. Ngia naqot iqop tatet parana ratet parana nevam ama is kop ma ilakta isa gini, si yanga qop si yanga. Dap ara vam barana ai nak toqon gri quir tinbon ngan danga mar nga, nga lange. Dak ainge dinak ama lange ngadon banganasdam, einge da quir e valam, me mlun bagini einge diama ravek nangan, ut mer arayet par angan. Nganataram ngani guveng name mem avatka. Ama rondarap irataman saram ngan e mem avatka yak, ngi guveng na qa, ngit tak mat same mem avatka memar. Kale ngi guveng name mem avatka. Ngi qumar e mem avatka vesagos. Ba ngit takmat saqa memar kopki ngiat naqot pat e mem avatka memar. Ngi qumar ka memar. Qale ngi guveng naqa, name me mem avatka na yarong ama guveng irong. Yanga ma nangas, ma guveng irong qopki, va qale ngi guveng na yak e mem avatka. E mem avatka qarak paraqa memar bama marka. Ve ngi qumar imuk pavet, ngi qumar vamga ba ngi qumar inamak darek boqopki va ngi bilasim ga, ngi qumar ka memar emem avatka ma qumar qumarka. Ingia naqot paraqa memar, soqop dime ngani guveng na yak e mem avatka. Ura mota rataman saram ngan. Tatoman saram da memar ama lavada va qasnia da rinari yaranga ma mar nga ama lange ama rodarap iva raret nasor anga bari vasanga rarang, ri vasangararong bri rila qari ngi ban saqarekt ama marki ama gamgi ngi sangar aqi ngi, ngi ralki ngiral kianga ama mar nga ma lange ba ngia rung nga vat gia yar Ve mogos da enge ve beraq aqa kale ngia tet mevangam sanas ba qale nginir sanas Dap ngi sangar kianga ma mar nga berak anas ama lange.